Ma ei tiiäq, midä sa säält jovvusaalist lövvät? Higine, kõik rahmõldasõq sääl, higidseq, värskit õhku ei olõq, määnegi kinnine ruum. Mullõ naaq jovvusaaliq joht ei miildüq. Tiiq parõmb määnestki tüüd! Lahuq kasvai puid!